Një laps funksionon falë një bërthame grafiti brenda një mbështjellësi prej druri. Kur shtyp majën mbi letër, grafiti fërkohet mbi sipërfaqe, duke lënë një gjurmë të errët. Sa më shumë presion të ushtroni, aq më e errët bëhet gjurma.